Ny fomba fipasohana pataloha an zahananao rirany mbany rirany de atao mifanindry izy de pasohanao longa ny ambany an, de pasohanao i ambony avekeo, de avekeo avadilka anao izy an, de pasohananao i ambany arahinao tsara am'zegny mba ho velona sara rirana ananjy iny an mba hamoaka ny endrika ananjy tsara.